Ileegum il fo këënţuyiyël ţëkoo ţíimee ţooko dí káancíbal, mëënkáaţ ba ufëërigo pínkëënţúune ileegum mëënkáapëënţúyil ţí ţënko ţímeenţí ţooko awáan, iyooko dinkáa <hesitation> fëëntëm. Ipëëmba dí ufëërigo, këënţú dí káanko uncíyank <hesitation> ipañee iyandí káanëëm yi nëëngilëëm yël. Uncí incí káafuuţa yookáari káancoká ŋal káanëëm incíinţël. Mëësobela nëëŋ ngëëţúungul dí káancoká. Ti undiman bañaan, ţúungul ţú mbos, dí ţënko mëënţúumba mëëncíinţël ŋal pëlí, mëëncítël mookáa jáaţ mëëncoká ţum dípiya.